Mí ikhúún rá, e̱ste̱e̱, gíꞌmaa rí mo̱ꞌno májánló mangaa, pero ikhúún nagúlo̱ꞌ, nagúlo̱ꞌ a las diez, nagúxu̱unꞌlo̱ꞌ a las cinco, hora rúꞌkho̱ ñajuun rí horario drégo̱ꞌ, rí nagúxo̱lo̱ꞌ. Aján, yáá niguwunꞌ má rí xkuaꞌnii nagú, e̱ste̱e̱ <hesitation> mbá xúgíí naguwanlóꞌ, porque rí vakhíí hay vece nánda̱a̱ má rí e̱ne̱, pero gúnꞌ nda̱ya̱a̱ xu̱ꞌ rá, pero miꞌcha̱ rá, nagúxo̱ rá, porque gúꞌdiin tsí mákiin nagúun skuéla̱. <noise>